والله في الوقت الحالي أنا أفضل إن إحنا نركز على مشاكل الأرض يعني إستكشاف الفضاء إيه مثير وإيه أبي أستكشف الفضاء وإنه واو لكن مشاكل الأرض أولا لأن البيئة والتغير المناخي يعني محتاجين حلول حالا عاجلة في نفس الوقت إسكتشاف الفضاء مهم في المستقبل مو الحين.